Jari injo mopa'na, punaci'na ki sibajuang drubahi'ne to. Pertama injo ahlak'na rororite injo wahinea, angko nu hayi yippawena' la totoeya atondre. Sapa tau inni ji totoje palen'na ngayi. Atotoe talanganayi, ka bisa intu retta, ou punna syalei nu buru'nea ji nangai gitti ji nangai totoe yandre. Koroeyandre jadi punanette injo mae keluargaya, na pelarri maki. Kamunjo' su komunino injo wahinea kulittoki sisiayare do' siapa si njo si juruuu pahang. Ka biasa ini wahinea, meteta ji suwi, eh talennete i' totoeya ka kogitte ji. jari anu to ji itu ahlak'na bahinea perlu riyani, rii hoja nampa punna cinne ki mpo bahine. Napa macca pallu-pallu, kare'ne wahi'ne tanisya pallu. <hesitation> injo biasa toto waiya na ja'lo-ja'lo. La mpiri bala'a <hesitation> tindro ji nahaju tada'nisse iiyanu punna kanabine ki. <hesitation> apa renna a bata'sa, appalu, apa kunjo. Jarii <hesitation> pronetobahi'ne ritte teniagano mara'na, poko'na pa'mai inna injo mae lamparee keluargayya, lampare totoyya, ri wija-wijayya, somposikali'yya, injo ngasu palaluri hoja'. <hesitation> pahineyya kaumanina sosial media ngaseng'i Injo, jari injo kulle pahang-pahangi injo kamunnina punna la nabojaki bahine. Pappasang tutoa njo. Na kua, abbojako bahine nu na issea pallu nu, nu na issea kasoro' nu, e buhung nu. Ka punna tala na isse' intu, e ako'mo. Pakunjo njo ndi'. Injo pole bahine nu tangkasayya, tania tangkasa ri rupa ji, iya ngase', nu maccayya sumbajang, nu kullea ambaung subu. Injo pole kulle rihoja.